आओ तो भाई कही छे, कालो नमक कोईज इस्तमाल करूँज। तो कही छे, कालो नमक ता अपना घर कईदा दुकान में मिली जावगा। कैपे बैसे पास वास्तुं मिली जावगा। तो सोस, सोस, काई स्वयावया सोस तो कही रहें। आपना जिन्दगी में कभी देखियों नहीं। आप कही देखियों नहीं, तो अपना कास उसको इस्तमाल करी लेवाँगा। तो असो ता अपना करी नहीं पावांगा। तो कही छे, कालो नमक की प्राप्ति कही रहें। अपना अस्पास से हुई जावएँ, तो अपना उसको इस्तमाल करी लेवाँगा। लोगबाखत असो भी कही रहें, कालो नमक खाओने से कही रहें। अपना हार्ट रहें नहीं, उका एल्थ बहुत अच्छी रहें। अपना हार्ट को काई बिमारे नहीं होती। अपना हार्ट तन्दरूस रहें अच्छा से काम करें। अपना कालो नमक ज़रूर खाओने चाहें। कालो नमक में कही रहें, उको स्वाद भी अच्छोड रहें। काई पतू कही पर उको स्वाद खाओने अच्छोड रहें। न असो लगे थोड़ो चर्को चर्को भी उकाम हुआ वत कही। मिर्ची डालना की एकदम ज़रूरत नहीं पड़ती। और थोड़ो चर्को स्वाद भी उकाम लई देत तो सब काम हुई चाहें।